Ta nka ye fruta verdura nka lo <hesitation> ka naá, xi jnu ye livi <noise> wa'a nka apena nka, apena nka ni ni ijlo nka to'o naá apena te, wenu nka kulii na kivi ichi refrigerador naá, te ko jnu ye ni chivi te, kue ni kivi ka nka tova'aso naá ye na konservai te, ñaliko kulii ka nka tuku xi chivi.